Matetiky fandrahoako paty izy koa zah an-tragno an-tragnonahy ny akao <hesitation> zah tsy magnagno lasopy fa zah magnagno misao de fomba fagnanaovako azy zah mividy spaghetti, igny amizay ampandiveziko ragno, kôfa mandevy ragno arotsaka agnaty aka le spaghetti igny aveke kôfa helahela, malemilemy le paty igny alagna aka aveke amizay sasana amy ragno amy ragno magnintsy amizay izy tsy miraikidrekitry, igny amizay atao aminazy amizay le saosy jiaby tiantegna atao aminazy, ohatra hoe atao viande haché e atao legioma ze tiantegna afangaro aminazy de zay.